Kunda ukari ukari kwasabu mtwetwa mama hemba kunumndeni kwerenge pata shida mahembafu alafu chakaidi isoko, soko ntwete mase kwayavuna se kwaye kora se kwaelasi.